Ah jna ni kuu taka ye lakakaso, jnu ni kuu lapi, ni kuu lapicero, te lakakaso, kala'aso ɨ́ɨ́n <hesitation> ɨ́ɨ́n nka ye jɨ'ɨ nuu ñaniso, nuu maáso, nuu paáso, kala'aso ɨ́ɨ́n yaa na jɨ'ɨ, na kue'e ye na kuña'aso ye nda ijña va'aso, a jna ni kuu <hesitation> jna ni kuu juxtixa kala'ai ɨ́ɨ́n escritu te jɨ'ɨ nuu gobiernu, nakue'e ye na kala kasuña'ai.